<hesitation> dzakaga man x̱iꞌk nak tib mnech yu or or lëꞌ man nle yu ldoꞌ o yu or or lëꞌ man nlas c̲h̲ak ldoꞌ, or lëꞌ man biꞌltsa bedzak, o or lëꞌ xkomier man a giend o or lëꞌ minn bec̲h̲uꞌnn lo man, xka yu or nlas c̲h̲ak ldoꞌ man o c̲h̲ak nle ldoꞌ man x̱iꞌk dzakaga tib mnech.